Iyoo, wina taasí wo bijaa ntuug bo, taasí wo, he wi ma gíni btooti wi ma, wee gí a ñaan, ginñaanin ɓaale. ɓaali ga winooni húrim be raani ñaana, we wee wi raana, samindi hala ma ñaan. Yaa taasí wee wi unjédi, wee wi utaasa a wi, gitaasí ge, san we winooni húrim be, woo gilor handdeme wee wi unbiiŧa taasí wembe, hottindi ngi wi ma. Wee ntaasi wi, winan to sujurri, hala, hande wee wi <hesitation> gí nafa wii taasí ma. Taasí wo, wi binti bine, bbúr ginñañaani ffil, we <hesitation> wee wi wentele wi ma.